Asan'ny fomban-draza amin'ny fiarahamognina ankehitriny manamafy e fihavagna misy eo amy mpiara amy mpihava, da <noise> maha raha avao koa mampifankatatry ny taranaka ake-taranaka afara atiky, ohatry avy ny famadiagna zay na famoragny da vory a fianakavia magnano fety, akoy za.